باش نحضر لاغلاص في الدار لازم نجيب المكونات انتاعو كما لحليب و السكر و الملون نخلطهم كامل نديرو في الكونجيلاتور كي يبرد ناكلو.